Karaza voa haiko, tsy haiko voamaina vasa ny teany ho rehafy amy raha toy: voanjobory, tsaramaso, kabaro, antsoroko, tsiasisa, lojy, antaky.